तुर्की देश जादा धर्मनिरपेक्ष ह वहां जादा छुट्टियां मनाई जाती ह। और वहां शादी में लड़की की उम्र बाईस होनी चाहिए वरना उसकी शादी नहीं हो सकती।